Penti sakola re penti poda au walipu ru'u dou mbojo dou mbojo ma pentin anan re skola konen da ntau da ntau umam gaga konen da ntau bajum gaga konen da ntau tivi ma na'e <hesitation> uma ma na'e pentin ananre kuliah kone na nconggo kai na lao kuliah kai yang penting di ruu sakolah kai ana na ma pentin re sakola dou mbojo edek di hanu na re tanamkan aka ana dohon re ma penti sakolah ana ee sakolam penti piti na maipa ndai na ma loa deka sih <hesitation> piti re nomo ma sake roma kadua ka tolu ka upa na pentin sakolah wau ede ku sakola ede ku di mai kaiba piti di mai kaib ma kalai di di dese kaimu dese kaim re bune doum <hesitation> hanu ni <hesitation> dou kai mu diloa kaim ndadi dou rau re kan sakolah ede ede penti kain dou mbojo ti wati pentin na ntau mu gaga kani mu gaga baju mu <hesitation> welim tabe sarowa mu wati pentin ede ma pentin nen lao sakola wo ana kone di <hesitation> hea kaina nconggo kain bang kombi ato di nconggo kain hanu kai sura penti kau sakolah kain ana na penti skola ede ni ede dou mbojo dou mbojo Poda podap ma ma fikin re ru'u sakola ana na lain fiki di ru'u ntaur wara na sia kombi fikin ntaul waran pede ni kade'e wa'u ndadi ana wa'un dou kombi ambin edek pala ma penti sakola wa'u edek ma penti ru'u doum mbojo ede mpaling <hesitation> pama re utama ni di ru'u fikip dou mbojo ka sakola atau kuliah wali kuliah wali tabe ana kuliah wali loasi fiki ka wali ana wali skola wali loa ana loa skola wali ana wati wara piti wati edep fiki piti lao skola lo skola laos skola nami ma mai mai mu dari mbojo ka ara jawa ke indom indom main cuman pila jam sampa sai mu wati sai mu watisaim laot wati lampam pila jam nami ke sapa moti sa <hesitation> dua mbua selat to sapam nami ke ba main ne'e mai skola ara ake ke endo indo indo na wara pu doum dangawa ne'e sakola ba padahal ke doum mboto piti mboto pitin pat ti ne'e skola inaee aup nggahi dou mbojo ndede <laughs> tiwara dou mbojo ma na hari kaim dou mbojo ni ma <hesitation> ma dangawa sakola mboto piti pala tingawa sakola <hesitation> sakola kam <hesitation> sakola ka dese sampe sa waum sa dese dese bune be waum ede bune be waum ede skolam re aina dahu tiwara piti wara pa piti na mai pa ndain di ru'u sakola deka nede nggahi doum tua tua doho ka Ede ku penti kain sakolah reni karna kan di ru'u ndaim ede sarum <hesitation> di ru sarumbum ede rau sakolah rau ka penti waursi waursi loa fiki mu iti tuta ma lampa iti tutam kan na loa pa di fiki bune caran ndawi bune caran loa raka kaim piti bune cara loak mu loak ma <hesitation> mangatasih masalah ra anu doho ken pas skola mena ede ede ni ede ku penti kain sakolah re di ru'u raum lai selain masa depan rau di ru'u rau <hesitation> ainain ma kento ni ando ando pori ainain kento kan sabune ntaul wara mu sakolam baca pu baca baca rau sakola kan baca baca rau ni buner tei kai ruma doho ka kan baca kauna baca kauna tana'o ede si ede re kau kain tana'o ede di ru'u di ru'u ndai rau wa'a rau ndai pd ni cumpu kaip pd rau ede penti kain sakolah re nggahi dou mbojo ni